Azonao hazavà va ty atao hoe milina fanasan-damba? Ataovy manahaky amy ty mivola amy ty ndaty mbo tsy nahatrea ndre indraiky iha.